Koridaa kono kaŋ fula le ka fo jee: mandinka kaŋ wo mo taw niŋ saba ka wo fo le, suruwaa kaŋo fanaw ka fo jee, wo moo naani le ka wo fo jee.